Ilimu du zwa di rubɔ ilimi du zwa di rubɔ la domi nkɔ dza za nipɛna isɛ blɛ ayiya bɛ rugbla di dza bɔ dilili kɛ nkɔ ɔza nipɛ na anjɔɔ zɔrɔ aga nwa kɔ ɔza pɔ na lita, fi ayi nwa rishi pɛ kɔ miyɛ ba zhavlɔ na nkɔ ɔza nipɛ na ɔzha nkɔ zani pɛ na iwɔ ɔsɔ agawɔ ama wɔ ma <hesitation> aga wɔ dɛ kɔ na mayɛ domi mɛ ni miyɛ kɔ ba maga bɛ na mayɛ <hesitation> beri ndi yi nga nɛ lungi ni minyɛ atɔ vrɔ vrɔ kɔ babɛ kasala nɛ aga ɛɛɛ kɔ ba bɛ nila du munɔ kɔ la pɛla kutu inaku ma muna kɔ ba ma na ba kasa ba ka na kpl ɔ iba ga kajɛ ba nɔ naga ajɛ ba nɔ na ziki kala cɛnɛ nayi donu lakɛ munɔ ni ama lazela nipɛ ma so ipɛ ga azwa azwa kɔ lana mak aranta azwa kɔ lana la kusru kpɛ nkɔ kusurkpɛ anjɛ la zɔr ɔ ga kɔ ajɛla dzeya nɛ. Nkɔ la nala kusurkpɛ anɔ cla zɔrɔ ga mijɔ trɔɔ anjɛ minyɛ <hesitation> kupɔla anjɛ minyɛ lukpɔ kupɔ shishishi adunu ya <hesitation> anjɛba nwala esamp okɛ ndu ekzampo dangute nka zama nyi ilimi nkaazamiyi inpɛ ka dumu nɔ nɛna wɔ ninika ani naga bɔ anza ninaga nduniya wanɛ ma nzanɛ ndu nuya wanɛnɛ shi inɔ shi aqakɔ inɔ zɔrɔ na agita kɔ la dita nɛ mia inɔ wa itsl kɔ ba du zwe nɛ inɔ wa itoɔ ma iblɛ kɔ la dugbɛ ns ma inɔ wa tɔnk a zaminiyi ka ana kusrukpe ɛ na lazala wicɛna nbakɛ giba nɛ ma so kusrukpɛ adu zwa nkɔ zɔrɔ kusru kpɔ asɔ pɔga nkɔ zɔrɔ kusrukpɛ anjɔ zɔrɔ aga miyele ctrɔɔ nkɔ zɔrɔ kusrukpɛ ba kɔ yiyɛ lo anbɔ ma kuvanva ka bɛ majɔ kisi donu myɛ ka pisɛ ama kuvanva majɔ kisi won pɛ kɔ kɔ kuvanro a wa amɛ nkɔ zɔrɔ kus rukpɛ na nkɔ nyɛ ma kuva nva ma bɛ mi wɔ kpɛlɛ ma kuvanva nɛ jɛ ribli wɔ kisiɛ na ama Nkɔ ava kɔ ɔzɔrɔ lɛus rukpɛ kɔ nyɛ du maku vanva mabɛ wɔ takɔ kayi yɛ nɛ du ma kuvan va nkɔ nyɛ ɗu maku van va ma bɛ ma iwɔn ma ada kɔ gɔ kuva nc gi sɛmɛ na kuma nɔ nyɛ ka du ma kuvanva bɛ nɛ amsa awa kadu ma kuvanva ma bɛ nkpi kisi wɔ nɛ so ndi da kɔ kusru kpɛ aedu zwa domi kume nɔ kusrukpɛ ade aga lowa ka di bɛ, la ziki dirubɔ na domi nkɔ ɔza mpɛ na anɔ nla kɔ ni nazaki na so aga kɔ ndu munɔ nɛ kɛ ka na